أبناء أعمامي وإخوالي عددهم مو صغير، بس بسبب إنشغالنا كل واحد في حياته ما نلتجي بشكل مستمر، لكن لما يكون في مناسبة وتجمع عائلي نتلاجى ونحب نجعد مع بعض ونسولف ونضحك، اللحظات دائما تكون مليانة حلوة وتعيد لنا روح التواصل بينا وايد وايد.